Ozạmạ bhoven aosi fa osire ma bheenang eevoi othoma bhu usa gwere agwo saaro so ora higwaha bhihaazu sa sannanthan bhaani sa ase bhaani, hekpukpa hama ayeng iveere arọyọr bho hammayeng. So agwo sa arọ sora iveereja asa araasi agwọ araasi bha usa ọnọọ, oja hehan ha- mathee o. Sa athee hehan sa ase bho a ha zizira abaa. Nta asa akubho athee bhehan ase bha usa gwem amemene akpo gwem asee bha odudusa ayeng ba bho, ayeng bhano odudubho, ayeng bhoven aosi bho akpe bhoven aosi aobe, akpe nta abemene abemene ara bhaʒeng bhapa igor. Akpe nta abemene abemene ara bhaʒen bha ya reya ara obe. Azizia akpe hopa aobe opora kwen or hoova. Hopa re odo ara evurere. Asese bha usa ani ara agbagba ara ohạn gwe oʒeba bha usa odudu, so ọkụrọ ona bhoven or bhoven aobe sara bheera afaa ihub a bhano aro be afa ihubha anọọ nta okure bhanang ithaam ja ara bhanang onoo gwe njene bhoveb aobe ma sebho ara athạạ orom gwere aro afafa ithune a bhanoo bem bharo akura bhonani kara bhonani, nfa nfa hopa oono but sannang haani hanfa. Si osera bhanire, monang nno njibho bhokpene sa anaani oja avaana ono ɛthoma.

Ahumo akubho agbabga ara bhanoo hekabho hekabhe, agbagba ara bhanoo ba usa oobe ooeb othaa usa odo, agbagba ara bha usa gwe odadmma othaa usa odo. Ɛto- oho- eto nta osa ora mma akubho afi ibo araobe re anu ara obe anang bha ohora. Onoothum a hohumono oro sa ara athee hehan ara bhorohoʒar a hohumo izuma hogwanyi. Nta asa bhorohoʒar ha humo iʒuma hogwanyi re odaa bothaa bhoro huyana akwwn kwase athe re hoso odaam.